Güenu, aneru es mes de mucha esperança porque l'emprencipiu siempri mos hazi de cavildal i pensal-mus qu'es lo que mos aspera nel añu qu'está a prencipial. Ai genti que le pareci un mes assín tristi i murriu peru el sabel que tenemus sotru añu pos alo menus a mí m'enllena d'alegri. I la verdá qu'ogañu no s'está dandu mal, pahi que lo que diximus en aneru s'está a hazel ralidá.